Omwaka owangayisunza eribyamu habwe obuyingo bwaghe obwosi ye myaka eyiri mwa abiri ni thanu mwahu, kusangwa ibwa omwa myaka eyu ghukubya iwamabiribya mundu mukulhu, nekiraghilhu ekye Uganda kakikanabugha eghulhu esya myaka eyiringa kumi na munani ghukabya iwamanganakolha ebindu byaghu ngoko wanzire bolhobolho isahalhi omundu eyakendikuhiraku eyiringa speed ghukayikolhera nge sha business shaghu ewaghikolhera ebindu byaghu lhyolholhyolho isahalhi eyakendibugha athi amakulhekya okwa kolha ekindu kithawithe ambu kiwithe obutsibu, so ingye ngalhengekanaya ya <hesitation> omwa myaka eya ighiri ahighulhu eyiseghereho okwi kumi na munani ya nangasaba indi inabyamu okwa obuyingo bwaghe obwosi.